Koso de tabo deen tə osiɲa woo tarden kor ŋgaga yakoyon koso de tabo. Təndə gudur naba. Asara naŋg ko oseɲa. Yaa tində guduru tori aay. Kə waŋg ko tar korona. Woo moyen kow tə oseɲa təə tende godoro. Woo ta aymaan koolo. Ʃan kay maan kona. Yaa tə, talə guduru kə mati. Woo afe nogomati. Garbo miʃil ell el el baŋgu naŋg ko. Baŋgu naŋg gə tə ay aa, tə osiɲa. Deen təri bəta aynan ba. Woo cur cur kaw. Yako teen tə oso curu tə ay məət. Ayno koolo, wo koono la. Karbata ay na koolo na, te eene budur.